Ny sindrimandry ame fandraisa fanampahakevitra da sy de hitako loatra avao fa arakaraka tegna tompo tegna, arakarake fignoanao agnazy hoe nagna sindrimandry agnao kô anaty saignao igny raha igny di zay izy da <noise> sy, ah ndraso eh.